Nako ngoji manege s- wo nako sebelum wo kawing ino atau wo mojoka manege penting sekali ngone wo cacari tau no ngone nanga kia, na ngojeka artinya na pasangan manege harus wa cacari tau wosi, karena sebab nako mojoka ika manege ngodumu ma kia manga sifat ja totorou ngodumu lo mandone la sisupu so lebe bae sebelum wo mojoka manege manege wo cacari tau wosi la wo ja ta- wo cacari tau manga sifat ja loloa de ja totorou, karena nako manga sifat ja torou nako wo cacari tau ua la wo mojoka manege ngone wo ja siodak uka wo ja siodak ua, na wo mojoka aka de aje wo si siodaka aje ngone wo manyasal wo matengo, manege ena ma kia mane dika.